مچھی کیسے بنانا جس سے اُس کا نیوٹریشن رہے؟ مچھی ایسا پہلے جو اُس میں بہت نیوٹریشن ہوتا۔ مچھی ایسا پہلے ایک اچھا مچھی لیکو، اُسے ٹائپ کرنے واسطے مچھی کے الگ الگ قسم کے بنتے، فرائے بنتے، سالن کے بنتے، بھی الگ الگ ٹائپ کے بنتے۔ اگر ہمنا ایسا فرائے کرنے کا بنا رہا ہے تو اُس میں اچھے سے روا، آوا، لال کو، مچھی کو ہلکا کٹ کرکو، اُس میں مسالا بھر کو، اُسے توے پہ مست فرائے بھائی کرے تو بھی اُس میں نیوٹریشن رہتا۔ ابھی ایسا سالن کا بنتا، اُس میں بھی اچھے سے سالن آلن کا کرکو، مسالے ہسالے مکس کرکے، تھوڑا پانی ڈال کے گریوی بنا کے اگر اُسے کرے اور روٹی اوٹی، چاول، رائس کے ساتھ کھائے، نہیں تو اُس میں بہت نیوٹریشن ملتا۔ مچھی پہلے جو ایسا ہے کہ اُس میں نیوٹریشن ہوتا، تو ہمیں ایسا اتنا کچھ محنت کرنے کی ضرورت نہیں، نیوٹریشن اُس میں کھانے واسطے۔ تو نیوٹریشن اُس میں پہلے جو رہتا، تو ہمنا ایسا اُس کا ایک فائدہ ہے کہ ہمنا نیوٹریشن مل جاتا۔ تو ہمیں بس ایک برابر طریقے سے مچھی بنانا، اُس میں کچھ زیادہ کرنا نہیں چینج۔